Nesaka ndo si swara la tare nomachere susu bhalange na muchera ta seya iya kabhabonde che na seako. Kono saka naanza ka nda muchere kwana kasikaanda nhingo yane, haisunda bhyo boha kaebheka. Ishi na dea kadomonako na korya moto nako nakorirya moto kabhekera kwi jii ningo yane, nankatengera. Ndatengera nkasesera moto vya bo korere kaojere ningo yise aguke. Ndoja ningo yise orokere na de nkabheka rakikutana kisangasa kaa, nankasaebha ila ntange kikera sawawu analuhumula ahojio saenano humwera saho na muchere wane ohumwere na oirye na de kohmeta. Ndre komeka na nkaokonekera gubha kakurungakurunga kidudi sailiwi kalevya boha ndrekuma ahojio manka okonikera otote. Otora angarau ko muda kididi, nankakunukula nange kalanga pirokijii, pesa engerera kuumerera maadenka uvuviza. Ndregeuza ndohomura, manka denko ko kira kelo kavero. Nduhu maharagile koronokavere nadenka pa kavekamo kasievimba vyose na ura moto na kasio kachaga mwenje nankakunekera nkaoja angalau kwa muda kititi. Ndroojako omoda madenka bweje akojokonokola chekule chane chehumwere notagura noseshire bhana bhane bharye akonana na vayinyi nangha bhasishire bhakarye bhakahumwenago naono ilo mwipichi lane no bhebhe anireniyene.